Kultura e Rusisë ka ni trashigimi t'thellë edhe t'pasun. Përfshinë artin, letërsinë, muzikën, vallzimin. Mandej autort e letvrsisë ruse, si Tollstoi, Dostojevski edhe Pushkini, janë t'njoftun për pasqyrimin e shoqrisë ruse. Muzika klasike e tyne, me kompozitorë si Çajkovski edhe Stravinski, osht e njohun botrisht.